Kua tembiu pizza jeiva aesa jare jauvi, aesa opaete jouva, kutïgui mbaeko ikavi yaitɨ jeva aikuapota, oimeko aipo amogue oyue kïraïva, mbaendiveko ouva, ereï aesa gueru, queso, tomate, jokuaretako aipo kïraï oyeesa vaera